मलयेसीया ह्या देशाक ब्रिटिशराणी राज केलो देश हांगा चोड्सो लोक मुसलमान धर्म पूजतात। लोक हांगा भावपाक आणि मोज्या मार्पाक येता।